Дар хонаи мо микроволновка нест. Микроволновка барои гарм кардани зуд ва осони хӯрок истифода мешавад. Он вақтро сарфа мекунад ва ба мо кӯмак мекунад, ки хӯрокро бе гарм кардани тӯлонӣ тайёр кунем. Бо ёрии микроволновка мо метавонем зуд ва бароҳат хӯрок бихӯрем.